Si pensu a un desertu mi veni in menti la rina. Ni lu desertu, comu ‘un c’è acqua e ‘un criscinu pianti, ‘un c’è sustanza organica e pi tali motivu lu solu è cumpostu sulu di minerali e perciò rina. Lu desertu mi fa pinsari macari a li scursuna velenosi e a li scurpiuna ca s’ammuccianu sutta la rina.